Yë on ji'im yë nëkx nuy më tienda yëch nyaj tum patrona yëch nyaj tum at'sëm on kap ëch yë kumay porque kap ëch yë sabor oy nëjuëy.